Ka raha bimby-biby <hesitation> tegna <hesitation> mai-maîmbo zaigny eh, misy fofony beo amboa, kivà-kivà miaraka amin’ny lambo. Ndrindra kivà zao <hesitation> àtsiàny eh ratsy e, ratsy rahany-tsy tia, zah amlô anisan’ny tsy de- tsy tià fôfon’io. Tsy tià kivà mitsiny zah, amin’izy maimbo be io.